يخليني اه بجرب يلا بنبدأ ثلاثة اثنى عشر سبعة صفر تسعة اربعة احداعشر واحد اربعة عشر ستة عشرة خمسة عشر اثنين خمسة ثمانية ثلاثة عشر كذا بنكون خلصنا الارقام من صفر الى خمسة عشر بس بترتيب عشوائي.